Oudano ndihole ondihole konyala okudana oukalata vomulongo womaadi iyaa oukalata hatute oupeko nookaume kange pamito imwe otweshitalako natango fyee otweshiluka kutya emanepo lefimbo ohatwiimwiifana nee kutya nangeda kaduuluma shaashi ngenge owatala konyala ngenge todana oupeko vomaadi netango ihomono nokuli kutya ohaleende ngahelipi otokamona ashike eeshi wafika nale oku toyi hano konguloshi osho ohatushiningi nee momaxulilo oivike ngaashi molomakaya ile tutye moshondaxa shaashi ohatu lalakanene nee ndishi okuya kefiku lalandulako ile koshivike shalandulako momandaxa efiku lelipyakidila loo oliyadi yoo natango oinakuwanifwa iya ondihole omulongo womaadi shaashi ohaukupe yoo ile ohaupatulula omadilaadilo oye ngenge toudana shaashi ndishi etengeneko ashike kutya kaimba ngenge ondamono omilongo dili mbali ile nhatu oupeko ou ohandi dulu okukala ndeufindanapo oomadilaadilo tuna ohatutale kutya eenomola dakula moupeko vomulongo womaadi odo ashike tadi dulu okukala deku findanifa owela ile tutye oudano woukalata ouna tamudana ondivahole oshinima shotete ohavekupe omadilaadilo ile ohavekupula opo udilaadile moule iya ove ufindane fimbo limwe ile pamito imwe ohatudulu yoo noku besa hatu tulapo okamaliwa konumba tutale kutya olye oo tadengwa ame ndikufepo okamaliwa Iyaa omadilaadilo taangungile ngoo natango oshitwa oshitivali ohava twala efimbo ile ohaweedifa efiku nawa okuya okuya komesho itomono nokuli naashi takutoko kaya iyaa ove todilaadila yoo natango moule oinima ihapu ouna todana oupeko vatya ngaho natango ohaukala ondihole eenangu dinya hadiya pokati ketu ouna tuli omutumba tuli vanhe hatu dana oupeko vatya ngaho opena eenangu hadi kalapo yoo unene tuu ngenge nena tutye omukondjifi woye ndee tamuvadenge ohandikala nee handityapula eshi ndeva tala taviitangunine kutya aaye ove owadana epuko penya mani owali una okutulamo ombali owali una una okutulamo onhatu ndee owakayandjapo ongobe ei ngaha ohoo ito dilaadila aave kaya iyaa ove otolilongeleko yoo natango kutya mboli omapuko oludi latya ngaha otaadulu okukala anififange oudano watya ngaha onghene ohanditi ondihole oupeko woudano womulongo womaadi shaashi ohaumanepo efimbo oshinima shotete efiku itomono kutya otalixulu ngahelipi oshitwa oshitivali ohodulu yoo natango okukala wadilaadila moule opo umone kutya vakweni ovena eenomola dili ngahelipi ile eenomola dilipi odo dili momake avakweni ouna tamudana navo oupeko oshititati ohaveeta yoo ehafo nenyanyu noku hanganifa yoo ookaume ngenge tuli poshitaafula aapo unene tuu ngenge omwa tulapo okamaliwa konumba muli tamukadanene yoo nena otodipo wapanda nouli yoo natango welihafela nawa nawa